<hesitation> ס'ווענדט זיך וויאזוי מ'וויל עס אויפהענגען, אויב מ'איז גרייט צו מאכן א לאך אין די וואנט דעמאלטס נעמט מען א נאגל, מ'האקט עס אריין אין די וואנט מיט א האמער, נישט אינגאנצן - מ'לאזט איבער אביסל, און מ'לייגט ארויף די פעינטינג אויף די- אויף די נאגל, אדער קען מען ארויפלייגן א- די זעלבע וועג א שעלף, און לייגן די פעינטינג אויף די שעלף, אדער קען מען <hesitation> עס אויב- אויב ס'- אויב ס'קען הענגען נאר מיט טייפ - דעמאלטס קען מען עס אויפהענגען מיט טייפ